कउनो विशेष अवसर खातिर अपने बाल के एक आकर्षक रूप देवे के चाही ताकि दुसरे के हम अच्छा लगी, आकर्षित लगिन। भीड़ में अलग देखिन बाल इंसान के शरीर का एक अहम हिस्सा होला जौन कि सब इंसान के नजर आवेला। बाल के अलग अलग तरीका से रूप देवल जा सकेला जौन ओकर आकर्षक और बढ़िया बनावेला और बाल का रूप सीधा इंसान के तस्वीर पर असर डालेला।